Ny ahiñ ambodia mba ampifandanja tontoloiaña. Izy moa da biby mahery setra da mihiña biby mpihina raha maïtso avao ny ahiañy mba hampifandanjaha tontolo iaiñana.